Ñy toetsy ny ñ'andro a Soisy añy, manahakan'izao: Misy ñy fahavaratsy, lafa ñ'andro fahavaratse mafana, aminy ñy ahafanà zay misy ñy ora ratiraty, misy koa ñy tsioky maiva, manahakan'izay ñy fisiany ñy nintsy, lafa manintsy ñ'andro misy ñy lanezy amindrozy añy, misy koa ñy hafan.